Leydi Rasha woni leydi ko ɓuri leydi fuf yajuki e nder duniyaaru. Be ngodi tadiɓe ɗuɓɓe e bindigaaji e nukiliyaaji ɗuɗɗe. Ardiɗo leydi ndin mo joni kanko woni Vladimir Putin. Balɗe chaliɗe kaɓowo e maakko Alexy Navalny nayi e nder prison gaɗa o nangaa ma.